चायनीज सान्हे खूप शे आहें युनीक कस्टम्स आणि ट्रेडीशन आसा किद्याक तर चायना यीत सगळ्यानकुं आंग्ली वेग्ली कंट्री आसा। य्यांच्या भितुन न्यु ईयर (स्प्रिंग फेस्टिवल) जाता, तेतू तेंका हॉलिडे आसा पण ती हॉलिडे ये सां मानपाक खातीर आसा, सगळ्यानकुं मेन सां ये तेंचो जो पंधरव्या दिसा लुनार महिन्यान सेलेब्रेट जाता। मगर जाऊं आसा तो ड्रॅगन फेस्टिवल मानां आसा। ये एक बोट फेस्टिवल म्हणजे होड्येनं मानतात तो फेस्टिवल जो लुनार महिन्यान पाचव्या दिसा घडणं येता। "फेस-किनीज़": येतू ते लोक बीचार घालपाचे कपडे घालून फुल पैक जातात पण सोडून तेंकचे डोळे आणि नाक फक्त दिसतात आणि ते बीचार भौवतां दिसतात। अंसेस्टर वर्शिप: येतू ती लोकं आपल्या जन्मत्या नेंत्यांक जे मरण गेलें तेंका याद करपाक खातीर एक दिस ठारो तो मानातात। आणि तेंका काय काय दितात। टी सेरेमनी: आसा मनतात कि चांव चायना चि देन सो तेंच्या ठायी एक चायें चो दिस मानां सुधा मानतात।